Fia-fialan̈ana sasatra zen̈y fialan̈a amy raha mahazatra an-ten̈a, karàha ohatra oe miasa mare, miady sain̈a mare, karàha in̈y zen̈y de mangala raha toeran̈a raiky, ma- andra raiky na lera raiky an̈ao mipetraka hely tsy man̈ano raha fa avelan̈ao jiàby raha mampiasa lôha an-ten̈a zen̈y.